Toko nege kalo ngom toma moti ne ngom mo gahi ene ge, pertama musti ngom mo tola ene, tola ene rai mo sinanga ene bolo, mo osu ene bolo, mo gahi ene so magi bolo, a nege, nege ngom toma moti ne biasa ge mo gahi ge gahi toko garu kecap ge. a gatege